أفظل الموت قبل شريكي لأنه الحياة بحد ذاتها لما بيرحل ما بتكون حلوة، بتكون مرة مو زينة، <hesitation> فلو راح وأنا لسة عايشة فما بقدر أعيش الحياة وهو مش موجود، لكدة أفظل أموت قبله ولا أني أشوفه أشوف الحياة وأعيشها وهو مو بحياتي.